Nama bo obiribe ane <noise> tomi kalai na opuye na oboko, obiri koom nima ane tomi na anga apu obori ni ane tomi na anga apu ye obiribe ane yeri ibeletein ye i wari me bo i ibiokuma odigi-digi te odigi-digi pakambo kuma o iwari din bu furubo so o inbo dugaba inimiba meneso, wari bo sime te o oloku kuma i wari bo sime kuma ina-a ba mineso, i bu obiya i wari akaka me bo jein tombo bote ani ori obiribe o ibi. Nama be osiye ane olokuba ye simaba, kini duga ba, ana ayi ma yeri ana nama ma yeri ini-bela-a obiribe a pa nama yeri i bela-a but ori obiribe ke ibu bele anga. Ane oloku me i bioku o traini kima wari akaka so oposuku muye i eriya omenji posuku agira mu tre rere ane oposuku mue ane ori obira be ke ibubele anga, ja nama ye sima na ori obori be ye sima mu japu ayi sima, japu ayi fi mu ori obori be ye sima mu japu ayi sima, japu ayi fi mu bufuken japu olokuba o inyea simate o omie dete-o, mina ayi ma gote yeri nama bio obori be o ibelana, oboko be so, obiribe so o bufukama were but i ibiokuma o traini kuma jumo i iyeke munju kroma so me osonbi te diki-diki wenii imue-anga mu te bobari bra ori dein ane o ke oriyi mie ane miete obiribe ibubeleye